Kébáná Itém áke eñọhọ miéṇ Ábéne nsīn ke úgwém ǎmi, ánye áněke áfọn nkámá ṉligwo ñfịn ámi Idáhá ekénọhọ Item nkede etok-etok nƙeyeneke éwáhá mbáhá Item̱ áde, nkémá li ḱpọ ámi, nké néké nkúd, anye áneke agwo atike afon ke Idém ámi átá kpónkpon. Eká llá ake ǎno Item̱ ámi nséke tán lkọ ábáhá? Bák se agẃo̱ áyie bák sé ágwo áyie, njúko̱ ke se áfo áyie, ákáh ùfo̱k nwed. Kúben éto nwed agwo, kuben nwed agwo, kùbén ákpo̱r nwéd ágwó, kúwáná áwán, babak nkpo ébák ke ákpọn eti-eti, ámi nli kámá áde nkámá ñkpọn nun bábák nḱpo, nḱpo̱ ágẃo atike nfefehe, ewan aguo atike ejém̱ lko, āde ámi íkitáṉ ṉnọ́ átitiá mme nfina ake baba, átitia ké eḇák áde ṉtélé, ṇtélé, ntélé nkámá nkp̄o̱n al̄igw̄o̱ mi̱ mm̱é nkp̄ọ tibá ebák ákpo̱n eti-eti, mm̱e núbéhè áke nnama, mme nkpo mmọde, mm̱e ukṕep áke aj́id lkáyá ke, ke, mi sūa, ké misuá, esé ékọd agẃọ uḱpép. Aji̱d íli̱káyá esúk étáṉ íkọ ébáḥá éḅák ṉkpọ áyém kúnám ṇkpo̱ áyém kúṉám ṉkpọ áyém kúṉám ṉkpọ áyém sìá nkpọ itém ébák ákẹ mmó asisiné ámị ṇsinésiṇ úbọk mmáke yie ifíọk mbáhá ké nkpọ áyém ifọnọ ké ugwém agwọ ibọk áyem ífóṇọ ífoṇọ abá se eno agwo ami ntule nyene ebak ake mma baba ke idém ke nták mi, itém ade ade item ake abobo yien afúdafúd ṇkpó ke ṇták mme ṇkpọ se ámi nkúd ami nṇá bák nwó ké túk ṇkpọ ag̱wọ ébák ami anie nkpo se nam iyaka áketúk nkpọ agwo se ewukod fien ákéjib nkpọ áde iṇo itiéhé iyém énénọh akpọn attáh nkpoṇkpọn.